Deu m'arregordu candu mama at acabau de depi traballai, poita ca teniat una certa edadi, e nosu fiaus giai u' pagheddu matucheddas, inzandus apu connotu s'affetu da mama, cumenti a mama veramenti, poita ita 'olis, prima mancai mama andat a traballai sicchè non est chi mi potessit, si no m'at 'ofiu beni senz'aturu, non ddu pongiu in dubbiu, però non tenia cudd'affetu de mama poita <hesitation> più o meno, de totu sa dì non nci fiat e it'est, mama fiat traballendi, però candu issa at acabau u' pogheddu e inzandus issa est cumenti chi siat, issa acostat a mei e deu acostat a issa s'affetu. Cussu est s'arregordu prus bellu, no. E c'est mama andat a traballai sicchè mia sorella, <hesitation> sore sorri mia Vittoria sa prus manna, cosiat sicchè fiat s'unica chi fiat in domu, s'atera sorri Anna andat a traballai a su sartu, sicchè non nci fiat. Fradi miu a su propriu fiat e non nci fiat, cussu puru andat a traballai, sicchè s'unica chi nci fiat fiat Vittoria, sicchè Vittoria a mei m'at fatu cumenti a mama, poita dd'apu tentu sempri presenti, infati cun Vittoria deu mi seu <hesitation> Deu cun sorri mia mi cunfidà poita che s'unica chi mi, chi fiat sempri acanta cosa mia, issa m'atendiat, mi puliat, mi a papai, fadiat totu su chi depia fai in genere, cumenti una mama no, che, deu totu su tempus candu fia pitica si podit nai, apu connotu prus a Vittoria a mama chi mama propriu vera mama. E ripeto, a mama dd'apu connota candu a u' certu puntu at acabau de traballai. E inzandus s'affetu fiat reciproco, là. Candu fiu piciochedda giogau cun cun is cumpangeddas chi de bixinau, <hesitation> a buteghedda gioghiaus, a cassai a conillus, tesinanta, no totus cussus giogus chi si fadiant. Gioghiaus a bicus, totus cussus giogus chi si fadiat de piciocheddas, insoma deu ddus apu praticaus abastanza bella e poi specialmente, imui cumenti beniat su tempu bellu e a merì gioghiaus, curriaus da destra a sinistra, si cassiaus, gioghiaus a palla prigioniera. E insoma donnia, qualsiasi giogu chi si podiat inventai fadiaus, no Deu candu fia piciochedda andà a iscola, cioè de propriu de maistas non est chi mi nd'arregordit tanti tanti tanti, m'arregordu meda de signora Angela, sa mama de e <hesitation> cussa insoma, cun issa u' pagheddu fiat avviat, poita, cioè si podit nai ca <hesitation> fiat u' pogheddu ca fia ignoranti puru poita, cioè <hesitation> non m'agiudant in domu, sicchè sa maista a bortas s'agiudat e non s'agiudat e sicchè non è che poi nci ndi teniaus medas suplentis chi invecias de andai a innantis sodigaus a goa, sicchè non est chi de sa iscola, non est chi nd'apa tentu tantis arregordus, là. U' pogheddu mi praxiat candu nci fiat signora Angela, <hesitation> sa mama de de Felice, de Felice, no. Issa, cun issa u' pogheddu apu u' pogheddu pagu pagu ingranau, poita ca evidentemente biiat che nosu fiaus u' pogheddu inalfabetus e non tanti espertus. <hesitation> E issa u' pogheddu cund'unu pogheddu de passienzia s'agiudada, là. E aici eus pagu pagu ingranau. Ma arribaus a sa cuinta, che poi dd'apu portat a sa cuarta e sa cuinta poi spaciau sa cuinta inzandus seu andada una pariga 'e mesis a <hesitation> is iscolas de aviamentu, si narant prima, no, ma seu andat una pariga de mesis, poi bastada, non est chi <hesitation> non mi praxiat tanti, là, no. No, veramenti deu non m'arregordu de de de festas non est chi festas prima si ndi fadiant meda, poita prima de totu nci fiat <hesitation> povertà a urtimu puntu, famini a non finì, sicchè cuddu pogheddu chi teniaus, insoma, non est chi ddu festeggiaus cumenti a is aterus, fiat normali po nosu, sicchè, non est veramente propriu festas. <hesitation> Po natali po pasca, mama inzandus si 'onat u' drucixeddu o dus, cussu fiat sa sa festa prus manna, poi bastada, no, si finiat inguni, si no, basta, non nci fiat aturu, là, no. Arregallus nudda, nudda. M'arregordu u' annu, forzis depia essi pitica, non sciu cantu ap'essi, poni chi essi u' cinc'annus, poita non fia andendi mancu a iscola, inzandu po natali m'arregordu, s'unicu natali chi m'arregordu, allora, mama candu fiat 'ncora crocada, asut'e su coscinu m'at fatu agatai u' pogheddu de nuxis, mendula, mandarinu, cumenti si usat e cincuanta francus <laughs> Deu su prexiu, che mama, pipiedda figuradidda, insaras mama si fait, fadeus una cosa Rina, at nau, si donas custus cincuanta milla <hesitation> cincuanta francus amam, comporaus su lati e sa cos'e papai po oi. Prexixeddu, cussu fiat sa festa prus bella d'aturu <laughs> tesinanta. Allora, de piciochedda, inzandus, che candu su dominigu, che non fadiat a bessì, mama non si lassat bessiri, andiaus a s'asilu e nci fiat custa associazionis, aspirantis, beniaminas, dipendiat sa gradazioni, là. E poi bastada, <hesitation> diventat maggio prus manna, sicchè, no. Però custu movimentu de su spiritu santu mi dd'ant fatu connosci ateras amigas, mi fatu connosci, at nau, non benis nc'est custa preghiera bella, tesinanta. Eh là, non tengiu cos'e fai e andu, no. E seu andada, e comunque andu oi, andu u' atera 'orta, a pagu a pagu m'est praxiu e mi nci seu abarrada in cussu movimentu, là. E custu movimetu ti nau ca m'at agiudau me in sa vida puru, tesinanta. Poita che, <hesitation> si podit nai ca deu a gesù cristu dd'apu sempri connotu, poita ca mi dd'ant fatu connosci de piticas Però non tenia cudd'amori chi ddi chi ddi tengiu imui, poita ca prima candu fiaus prus piticas, a s'edadi cosa nostra, si fadiant cumprendi ca il padre eterno, mancu Gesù Cristu, chi fiat severu chi donnia cosa chi fadiaus u' pogheddu <hesitation> naraus mali, ca si puniat. Invecias non est berus, dopu manna s'est scobertu che ges <hesitation> che padre eterno, naraus, est u' babbu abastanza amorevoli e bonu, che non non andat a castiai cussas mancanzeddas chi una si podit fai, e tesinantas. Aici apu cumenzau a connosci u' tesinanta e seu agatada coinvolta me in custa tesinanta e mi praxit imui andai a cresia, chi potzu donnia dì e depu arrengraziai a su Segnori chi m'at fatu cumprendi su chi non cumprendia prima